Ñy lilindraza mampiavaky ñ'afrika antimo: ñy fivavaha nohonñy fombampivavaha ndrozy, aminy ñy fivavaha krisitianina zay no fivavaha mizilimà, manakanjay koa ñy fanaoava ndrozy ñy fety, fombafomba manandanja amindrozy añy, ñy fanaovandrozy ñy fety aminy ñy fiavia noho aminy ñy fahateraha, manakanjay ñy fombandraza ndrozy aminy ñy fiarahamonina misy androzy ao, ñy fañajà ñy ray amandreny noho ñy zokiolo, manahakan'izay koa ñy fiarovandrozy ñy soatoavy noho ñy fianakavia ndrozy.